nyan dolloje meɗen ɗe nyameten ɗiye woni alleji. E tawa nder majje baffaɗe, a tawa nder majji ninkuji, a tawa ɗun liɗɗi, e biriji e nyebbe, <noise> e tiliri, e bafu e tawa e majje. <noise> E wodi kosam ma e woni nder.